We shine yiji ta birang lanno minu dan pambina ti yamba dun ninya dakam minji nwakuju ta palang mingire awam, minu ndang maaro shene mandi shenei ma wanna minun marina to shene shi ku shirai ma wanna shine maro mandi ma shene shine wenan we nikan lakurbo ti shikno nin dang nwari ning wa yukushuru shirim kuno nima yokishinamo minu penan dii shopishina minun di fushisha ti shaabi ninya dii banna ma yiiko walla minu ma kpaduko shaduro shirim kumu minje dishi minu miru mina kurbe ma kam minun dang pellu argappe shi minu ma foona minunwati tushina minun pippulu wula kubishani la amwu shei minda baana fudi shin lawala, la dula minun wari mandi hari param minun wa demun tuku dobok kamaan jedireno kama mulyano ninya shi kusham <hesitation> takko shiki ta swar wucinainci mamu minji shei am wu she shei mindaranimo kan wu piya piya minu wa lun ti fudi duyu piya-piya minunduyu shori an yu fonok dii fonok anyu shors di yii shori an shu wacina ndi yi shori da she washina ninya ma fona ndi ninkijina fudi ko nong ma we ko fudi munjire ninya ma wego fidi minjire ya bongi danyu tomon ma kwadugo minjire nindan kumo tomonwe minu pambi ti yamba minu dang dee munu dannng mandi shenei shene ma wanna kurbe ma kam minu yi, ma kam ninkurbe shi minda ywanimma minda diyani munu ɗimo yamba munin panbon ri yamba munun dimina mu warmu mandi shenei ma wanna kurbe ma kam munun yi ma kam nin kurɓe shi mun da yin ɓiranng ma wu minda demu ka fokum mo wa shina penigo ti ku yu ɓiranng pallang shi leg̣on ninya.